Injo kapunna sikalabinei taua haruski saling percaya, tala kulle njo masing-masing rie ni sobbu, tala kulleki ntu mai sanging ampeppe tau. ka biasana punna rie pakua injo terjadi menimbulkanmi injo masalah, nah injo masalah biasaiya terjadi anu assarangi taua do, injo punna sikalabineki tala kulle nie ri sobbu, kah injo biasa rie bahinenna tawwa rie maing nahalli-halli nasobbuangi burunenna jari punna nissemi injo burunenna naisse kale-kale iyami injo biasa paka nimbul masalah abbeseremi se taua, injo pole nakke ku kuanga burunea punna jallokko ako tappa la meppekki, abbicara haji-haji loro taua kang punna haji i, haji toi injo nyahana bahinea, iyana ntu mae tala menimbulkan masalah, ka punna jallo mako kuntuang, a meha todomi bahinea, biasa ntu rioloang jaki nasalai bainea, manna mamo tang iya salah, kah pakua nami injo burunea, injo pole burunea punna maingmi bunting tawwa pela asemi injo gau-gau kodinu pada njo nu nginunga, a lampaia nongkrong-nongkrong intu mai nah tanga bangipi tawwa minro tala nangurangimi, injo to pole kai bahinea jamai jamang ri balla a pada ngkua pallu-pallui taua. Kah biasa injo burunea punna minroi battu njama, arana tappa la nganre, kah punna anre naitte injo mai ta tuana ri mejanga, iyamisse injo nihaju pabeserang, pammulami isse ri kunjo, mingka anu intu biasa todo, rie burune a ande njama, ammantang to ji naung ri balla a meneng baung, iyasseng injo biasa injo a liri-lirimi njo matana bahinenna ngittei appaka holang-holang nyaha, jari pakkunjo njo kapang nakke menurutku punna arai taua sikalabbu-labbuang sikalabine.